الذي أفضله في وقت فراغي بعض أشياء منها، قراءة القرآن وأداء الصلوات بانتظام، لعب بعض الالعاب المنقية للذهن والمنقية للعقل، قراءة بعض الكتب المفيدة، التصفح على الانترنت.